tuu vika tyuu´n na´a xini na katyina ra ñaa tu sitiu ña´a tà´a ntituso na ve´e na kuru ña yanu ya vika tu tyi tyu ista kuayu tyuu´n ista kini tyu´n sa´a ntentiu sa´na ra uun taku kuayu ha´ra yati yati sinu yati Katya ra istari ka ña sii´n kaku´n so´na vika ñaa sakuu na ixiri nako nitiiri na´ko va´a ri ñaa kuntiari ña nùù kuari katyari nu kuary ra sa´ra ña a su ni na´a ra sa naa ñà´a ka ra nani ixi nina ra si vika sitiuna ñaa ntakanina xan´tu xini na ntakanina ra a su tá´a ra sa ika sitiunta ntatyunta xini nta nta ntatyunta ra ñaà´a tà´a sitiu vika ha tyi ña sitiuru ntatina xini sée na ntatina xini mi´na ntatina ña ta kee na kuana taku takuatyi kuatyi ve´e sakua ra ka tyi ko´vaxini tyi ko´vaa vii ntatani xini ñà´a kuatyi a su tà´a ra vii ntatinta xini nta vii kunta ika kunu ña sitiun vika yo.